אִלָּא כַּאן מֻמְכִּן נְכוּן טָאֶאר נְהַאר וָאחֵד גַ'אדִי כַּשְׁעוּל נְחְ'תַאר נְכוּן צַקְר, בְּחִית אֶלְצַּקְר מַשְׁהוּר בִּאֶלְסֻרְעָה דִּיַאלוּ פֶּאלְטַיָּארַאן וְאֶלְדִּקָּה פֶּאלְאִצְטִיַאד, אַאה כַּיְעְ'זְ'בְּנִי אֶלְחְרִיַּה לִי כַּיְעְטִיהָ אֶטְּיָארַאן, אַאה אַאה, בְּעְגִ'ית נְחַס כִּיפַאש כַּיְשוּף אֶלְעָאלֶם מִן לְפוּק בְּעִיד עַלָּא אֶלְמַשָאכִל וְאֶתְּתוּתֻרַאת, אַאה אַאה, אֶטְּיָארַאן בְּחָאל אֶלְצַּקְר כַּיְעְטִי אִחְסַאס דִּיַאל אֶלְקֻוָּה וְאֶתְּחַכֻּם פֶּאלְבִּיַאעָה.